Ekun ohor ekoereh owii olorbor ak eeeh akwani ka kwa owii rereteh eyieeb eeh ii oran umen keh kiy ubii, teeh raam iii tetetete kii sii aram ibiinnan, etaweh bi te terete abia sun Imeen teen ben demer, iban kpie pereli enii, iriya otsi kah beh si ya Reh neh abra otsi keti lisin wah oti den Jiie he die chio chickor wah, otkor obaa meh dieren, opereh ba ba ba baa barb ogwe, rah reho perch ebun eeeh! eeeh! eeeh! ii light eeeh ireh etun keh kan irenker tun keh dhor uban men wenjii yiereh ken hun ireh tun Feh tetetetete neh bag Jiie inii hen abah Die chid owli, beh kaun owii chói. Oyinch Rdienii but beknii puad, beh bubu reh jieni, nehminbubu meh Jienii o!, Ojinehmii reh jienii reh because oni otso emii benche, ko nio tsi emii behchie, miin meh ter adieni ren. ifikeh bu hehmii Jii Okor, iyinemi reh but abaa ko oniguwen aneh beh bii Jii okor, ebeh bu onii weh bu obeh bii Jii okor, keh bi jii oweh bu teh weh keh kun oyun neh ibaa lebe kpub kpub kpub kpub kpub kpu b Behchie ibaa tso weh but aba tso heneh keh ji owe ka ram keh zii kii nwana weh. E'kun owi bii keh eeeh eehe eeh dun owii, eejun owi biten biten biten biten, egers depor rah, egorb lubie rah egorb eeh echie tah, egorb rishilmen rah, teun eleunior métan, town eeh etsiolor. bor meha nah, ken hah ibii woor bli meh woor ettun bir teum, Ekun ibli kun feh anwati, keh kun ibi kun so Feh anwati eeh kun eeeh alabasha egeren Fenkeh, ekun eech ech meech ech ko esisa, ekor teh ken. keh koribil woor, kun ibil piem. anwati epiem ireh, ekun ibii kun feh reh, keh reh ibii, nnun mehn itifch ibaa yiineh weh atso hmmm hmmm mmmn, igineh hun o! ben ni set obati keh orun neh huh! oni wan bonkeh oramaa abarah beh benii, beh regwen ehbah meh etiereh dietkeh ba bah, beh mun e nel aram ibon huh! Otsinogwi kehmii isanzi Innun mehn ififen idortkun neh ljan tete teteteh jah idietii nah betsin ebeya bu beh beh beh benbur Abah kah beh nan, Behtsin eben beh, beh reben ben aban mah aber etornenii reh, dun itian sther onengwen naan kan o eeeh eehe beh eh ipan ipan, ipan ki feh nii ibatsi yien neh ken bah oregwen Koben ech lean ayeh! Oregwi eben men trisil, indei prebrii lyiam Kun ejun wara ita, etsii ekeh feh ozii, ezeh pen eneh oregwi etsi, oregwi weh etsi Ikii kisa onun, ezoh ont nan keh beh neh naan benson ben son ben kéh beh ereh ririi, ekeh oregwen eenhen naan ooo eeh, osorbutsi bu obaa zeh weh aneh owangui ikieneh watsi saonun, ikil bu hawana by maanin a bortkeh buy ekun ikii bu abeun ram kati Oker, Oylinch gwugwor but keh neh piem akar, kourah reh Teren ezii ezine nii reo. katianakkor iban tso wen ajaa Jii zor ezii, keh reh rii kubu reh keh yebutkor reh, ariteti ezii ezienii, isanun reh because keh beh chie well, behrahrii maana wehoo keh ben maan weh meh, apaagwen oba yierch Iniken teh neh erehreh. Thewana neho but Okor Osa onun aram enii. Osa onun kiikeh beh ni beh Felinen, ben tai ison neh, kii ben sie jii ti eneh huh! ken ben jii zio ozi, zenzii Feh benkor isaonun reh, trii sii owii innan bu ettu eech iso elleeh! keh kun iyiam Okor kun feh tso or reh kun ikii kun tsii eee ee ofara arashil, keh kun owi tso ofara arashi Ofara arashii Oyineh ekun teh rooh bu naa abaa zior, ekun owii teh ofara isankele innun imehn ken fifen isankehleh ibayineh weh hii ba tso weh neh etitorn ofara isankeleh weh obii reh. ofara yinch isánkeleh weh oyineh gubiem.